Karazagny paty le haiky misy paty gasy na paty jaune, misy spaghetti, misy macaroni, tagliatellyyy, nouille, nouille Zao ny paty tegna <hesitation> matetiky misy..misy koa paty lafarigny haodigna hagnanaovangna azy